شغل الحدايق بيبدأ بتنضيف الحوش من الحشائش والأوساخة. بعد داك بتجهز الأرض بالكوريك وبتنضيف بتسمد عشان التربة تكون كويسة. بتزرع الأشجار والزهور بمسافات مناسبة عشان تكبر عديل. بعد داك، بتزين المكان بالطوب و الحجارة، لو في مساحة بتضيف كراسي عشان تقعد مرتاح. تاني السقاية لكن ما ساي حسب الوكت ونوع الشجره زاتو في انواع بتحتاج موية كتيره وتانيه لا، برضو الشتا بيختلف عن الصيف والنضافة وقطيع الفروع الناشفه والتسميد لانو الزراعه بتحتاج لي غزا ذي الحيوان برضو ومن فتره لي فتره تغير التراب زاتوعشان تشرب مويه كويس